Ha, albatta, kamalak rangidagi bir nechta gullarni aytsak bo'ladi, misol uchun atirgul, violet, xrizantema, mahoniya va daisy kabi gullarni turli xil ranglarda ko'rishimiz mumkin hisoblanadi.